Jagordo pamaro hefti na'urawol je sappi risku, o nani beldum masin. Nde o ummi pat o vurta be mai o siga ha leddi ngam sappina mo hatoi on risku woni o yaha o hosa o mofta ngam o nafa hoore mako, derdiraabe mako, sobiraabe mako be debbo mako.